c̲h̲iꞌk nak bela kutsëwná pchoꞌx ikaná pchoꞌx, ikaná gu, ikaná x̱ich, ikaná giꞌn yë ikaná nit lën refri be lëꞌwu yu or xkedzu chop tson mbidz or yu or xkedzu tibaga xman o tipta lën xwiy lën regri lëꞌná xyuyaꞌ pchoꞌx nixnë dzekna or xguyaꞌná pchoꞌx nisnë lëꞌ lëꞌ pchoꞌ wen dzekna xiaꞌnaga lën refri bët c̲h̲akda, saꞌnde pchoꞌx x̱ab lëꞌkga x̱iy c̲h̲iꞌntloda pchoꞌx x̱ab gunuse xkedzaga gunu stse xiutsëw gunu sinda guꞌn masc̲h̲e delikad nak pchoꞌx nisnë xnuse c̲h̲iꞌntlowa suno bela giaꞌnu lad fuer masc̲h̲e lad fuer lëꞌkga xnuse xiudzu, c̲h̲iꞌntlowa nak giꞌn yë nak.